زه په مختلفو وختونو کې ترجیح ورکوم چې له نل یا هم له بوتل څخه اوبه وچښم. .چښم <hesitation> د بیلګې په ډول کله چې زه په دې باندې مطمینه ومه چې د نل اوبه پاکې او صحي دي او د مطمین ځای څخه راځي نو زه د نل اوبه اوکله چې په دې باندې مطمینه نه وم چې دا اوبه پاکې، صحي او د څښاک وړ دي نو بیا زه د بوتل څخه اوبو چښلو ته ترجیح ورکوم. د بیلګې په ډول په کوم هیواد کې چې زه اوسیګمه دلته اکثره ځایونو کې د نل اوبه د چښاک وړ ندي او تاسې مخکې له مخکې باید پوښتنه وکړی چې دا اوبه د چښاک وړ دي، که نه؟ نو زه بیا پوښتنه کومه او کله چې هغه اوبه د چښاک وړ نه وي نو بیا د بوتلونو له اوبو څخه استفاده کوم. ،اکثره د نل اوبه د چښاک وړ وي <hesitation> خو په افغانستان کې او موږ به د هغې څخه استفاده کوله، البته چې په وروستیو وختونو کې د بوتل ونو اوبه هم مروجې شوې چې ډير کله به په کورونو کې د هغې څخه، له تصفیه شویو اوبو څخه استفاده کیدله.